Alhamdulillhah mi hokki Allah jam, no o waddi am lesde ɗo jam. To jutta bo mi annda komoy, ko mi hebata soobaju kam? Tsm - Amma dikka mi ya-dikka mi ya juulurde ko pellel sewtugo dik-te ma mi heban soobaju haa pellel may.